Nekyo kirungi, muntu wena ayina kuba munyonjo mweka ye. Oyina kusimura bwo kwimuka nyenkyakara, obwokumatuka hakitabu, oyina kyara, no mara kyara, no simura enju, notandika kwogya ebintu, no chumba chai. Ne muhanura bwokuba olimukazi, oburofu tebukukoraki, omusaijjs takwenda burofu. Sooka oruge hakitabu okyare then obone kutekaniza endi emirimu. Mara kukyala, bworamara kutekaniza ebintu ogenda onabe, then otandike kuchumba.